Fomba fanaovana endina atody na ny fanendasana atody, alaina ny atody ah de kapohina ao anaty vilia amin'ny sotro rovitra na ny fourchette ah, rehefa izay de asiana menaka eo ambony lapoaly de endasina de rehefa mendimendy ny ao ambadika de avadika de vita.